Híŧi ma ngolli ndaani a fnjiŋni foofe, he ga atonɓa, antonɓa he ngi ŧag mo bñaŋ. Bigolla bógi gandi ureŋ ma ngi hal ma, hee ttin yaana wil, bari atonɓa, he nŧag biñaŋ hee ngolu.